Nire bine wo fé an mundo dini ni fa <hesitation> yaryéni, fa doké nire gnodiou, <hesitation> mola kaye kaye kaye ma ka boughou téke mola nih nan an koulpé ma, ma kotou gnéma <hesitation> mo siti nini. Nire ma fé an mundou dini fou féni <hesitation> bine ikoume foni fa doké tibé ignodiou déne fa doké gnodiou déne ghounou go rotini, ghounou.